Karja ne sorai ena ja g, asal ngone fo gahi karja ge, karja ma laha-laha, akua toma gunyihi karja ge ngone fo maku soka nyinga, karja ngone karja maku gosa laha-laha ge, ngona na karja ena haso tebe bato ngone fo rasa haso ua